Kur mendoj për kulur kafe, më vjen në mendje toka dhe natyra. Kjo kulur evokon ndjenja stabiliteti dhe komoditeti, duke rikujtuar imazhe të pemëve, drurit dhe peizazheve rurale që japin një ndjenjë përkatësie.